Karazagna biby maîmbo ndraiky edy tegna <hesitation> maîmbo zao voay, voay regny mateetiky malagny be zay izy kaofa <hesitation> marikidrikitry izy efa regny edy izy malagny be izy e, de <hesitation> amboalava koa somary maîmboîmbo zay.